<hesitation> taneno tademalama wau o enang nai amana kalamalako wila pakas waitoko. Tee lepo meeke awa talalamalako, mono lelemalako te wila pani nai ama. Wila temeke enang, wileng te wileng mapke tabamo. Tee ule lepo meka molako te nai ama, taneno, tademalama. O wileng wila nelakalago kabako lepo meke taba gawalako, o pola mida, mida melakala gawama te kebako, lepo meeke taba gawalako. Tee wila mepagoka nai ako, nimpoi le te wila lepo agenikanoke nai kebako tee wileng, agee pekamasko lepo, lopa tee. Eng tee tewato, wila taneno nai ela, lepo meke mono lelelalio mudekina upe napo palale alupe pelaka panobe alupe. Nai ela tee wi- wila tewato, wila naigo taneno naigo tabeng wilana nimpo mokopo nai ela meke nawalo pelalepe. Tee meeke wileng lepo tabeng. Napo lele galupe, agee nikanoke, nimpoi nai ka kebako tee wila tewato tee wileng. Nimpoi ka lep kebawaluko, nimmeke ka kebabaluko, nika tang woli amanai nai ago. Nii lesilo tee enang, taneno ule tadelalama, ai nii taneno tademalama wila tee wileng ule ulei auskuk ko otoi nai otoko. Apama tademalama tee wileng pa abaina, pa anda naianda, te pepo namalawaina lanuke. Launuke tee wila naiama nanama, launumanokoka mudekina uko, wau po abaluko. Tete nai napo, onudekinaka nai wamalawaluko, tanenonai wau malako, tena wileng pani nai ago. Tena nai ama peepo meko, polano. Tee wileng keba manawa, nimpoi kula panna meke megabako iskalo, mega ba- mega bama <hesitation> enang gonna keba, kebagonna pada tee kenno koleako. Tee kulago koleama teketai, tee ungkaa wileng gonna ungkaa posgo tei keba gonnai padake nopa ama napo kapeta te kulago koleako. Tee tewa gawako lepo meke kulu kouko tee wila tee nimpoi tewa gawawaluko, olengko ko uko kateboki. Ninang talake ko uko, tete enang naba Keba gonnai, padake nopa ama, kole ama teketai napo mes nala kole eainang lepope lako ea, te panna oma wakai lako alawai. Tee tewa gawe ainang lepo meeke we pawago kulu napo mono ule pankas lepo, te kulu ule uka uwai. Tee ule tewato, tee ungkagoi asing tabengko wila gawalako. Teke tewago tee enang keba gonnai padake nopa ama, kole ako, te kuuno mesko. <noise>